Okay, tu san tɔgera ziirɔ me tu tari Ziirɔ buuri buuri zo'e zo'e. Tu san lebe Farefari so'olum wa, tu tari bitɔ ziirɔ, tara bɛresi. Tu tari ba-ura, tara tokãra. Tara vɔɔma. Tu tari ma'akɛ'ɛsi la ma'ama'asa. Tu tari <hesitation> sampareŋa. Tu san yese bilam tu kunkɔgerɛ tara sɛlɔ. Sɛlɔ pooren tu tari abɛ, tara sikaam ziirɔ. Tu san yese bilam tu tari <hesitation> lightsoup n de karakra. Tara kontombire ziirɔ. Tara <hesitation> sama. Tara zamzam ɛɛn hɛɛn. Ziirɔ zo'e zo'e.